نعم, אלחייאה כאתולי מעקּדה אכתר מע תקדום אלעמר, חית כתזיד אלמס'וליות, אלאִلتזאמאט, אלאוסרה, אלח'דמה, אלקראראת אלכבירה, ו ولكין נפס אלווקט כ כתקבר אלחכמה, ו אלפם, ו כתערף כיפאש תוּואגֵه אלתַחדִيات בשִכּל אחקּסן. יַעני אלתעקיד כיזיד ו ولكין כתזיד מעהא אלקוה ו אלנּדַ'ג'.